أكثر <noise> شيء ظريف حدث لي في حياتي خلال رحلة مع الأصدقاء لإحدى المتنزهات ،جالسين <hesitation> مستأنسين فجأة واحد من الأصدقاء <hesitation> قرر إنه يتحدى نفسه بتجربة قفز من مسافة صغيرة في بركة سباحة كانت قريبة مننا، وبمجرد ما إنه حاول يقفز، قفز بحركات غير متناسقة خلى شكله كوميدي وصرنا نضحك عليه، وأخدنا صور ورحنا عالبيت.